Pues arroz rakzaꞌkin este chesedkilon chalonchensed kichaꞌa kicha sheꞌ sed chizandoꞌo arroz kibion, chalo kibion chizalon lo sed chalon chigbielon gbieloꞌn gbieloꞌn chigꞌguix̱eꞌng lanyalangaꞌc̱hiꞌ chiꞌcheto daꞌillicheron chic̱heꞌ to ba yaaxoꞌn, chalon yuꞌu illit llit cheloni chebitiush xniꞌelon che- chebitiesh xnielon chechelte daꞌyi peregiloꞌn, chiti yeyeuroꞌn che nislon yeyeuron kon tapadereꞌ yazowen yazowen yacalien yacalien chcheuronya ya- yalaꞌa nis wbilldoꞌn chinan yaguwidoꞌu.